Salama lahy hoaho radoko. Zaho lahy <shushes> tsy salama ,misy raha tsy metimety ñ'am-batako etoy ka mba mangataky fotoa aminao aho <shushes> laha mety ?Ka mbia ñy fotoa mampalalaky anao lahy fa zaho hamonjy anao añy e?Aminy ñ'arety mahazo ahy toy na <shushes> aminy ñy raha <shushes> maharary ahy toy.